<hesitation> nanʋ svɛ bvakʋ namʋ nayra fiaha odela kosokʋbi kuma lɛ edigboa nʋ togo mɛ fiaha ɔmaʒɛ ɔlisra ɔlʋ dʋnʋ ɛtʋ akʋ alʋwa kagadʋa fraha doladʋma aɣla kabi kama mʋ atamisʋ alʋ wa namʋ ɔlʋna fiaha dola fʋsʋ ɛfʋ ʒiti kama alʋ wa makʋtʋ kpla ɔlʋna tela o kapita o fiaha dʋ kʋmeyadʋ nafa ɛvlaa yanidi ɛkʋɛdi nadʋ ko me tatɛdiɛ la kɔkele mva kʋ togoe dʒa keke mva kʋmalɛ edigbo ɔlʋsia ɔlʋ amʋɛ tɛbi amo ayisʋ tɛbi amʋ ayisʋ tɛbi amʋ ayisʋ mɛ nakɔ togoti ela ɔma bʋɛ dʒa mʋe yamalɛ mʋa namasi dʋ fʋa ɛ ronatʋ nalidila bafinagadʒi ɛnaba fi nagadʒi nɛmɛa alʋka wani dʋ asivi wani dʋ oyanalɛ nadʋ anʋ anɛ ɔdʋvla kameyanalɛ lo o idisena esi mɛ alʋka wani yenyva edifi nefuedigbo asiviwanu analʋ dʋna lɛ nʋsi bʋabewi emiela ɔka vovo toto dʋ ayili diferat dʋ ayinʋtɔ nʋ ayɛnɛ bʋakʋ ɛvka alʋ wani anana kamaxʋsi anana kamarani oyanalɛ ayidi La talakamʋ anʋsʋ xɔmʋ ayidila agadʒi nasi develɔpe mʋ tsatsa sʋɛ fʋa alʋwaniɛ dʋ ʋwrlie akati ali nɔba agadʒi natsi develɔpɔ mʋ tsatsa sʋɛ bʋakʋ nɔ nabafi nɛmɛ.